هوايتي المفضلة دايما من وانا وظغيرة هي الرسم. دايما انحب نرسم انحب نرسم الفستاين والازياء اكتر. وانحب انقلد أي رسمة حلوة. وانحب انلونها طبعا. الهواية داي بالنسبة لي ممتعة لاني هي باحس ان هي بتفرغ أي طاقة سلبية جوايي. وباحس ان أي حاجة وايي باحكيها عن طريق الرسم. حتى ان من كتر حبي للهواية انا ورثتها لبتي الظغيرة. اييه بتي طالعة برضو بتحب الرسم، و <hesitation> باحس ان من هي وظغيرة عتحب الرسم والتلوين وبترسم اي فكرة بتيجي في ضماغها.